Ime pabo akpo me imini yin fa akpo ka paa bo duorie ime yin fa akpo ki ime ini awoubo adivaisi mini ini awoubo womini paa bome me bra me bra ke yerin me ehin yerin me yin fa opu yin mo yerin me yin fa opu yin mo yerin timi yerin timi bo kimi pame bnabo kimi pame babo kimi pame kimise fun wari ki bomini kpo fun wari ki bomini kpo fun warima mughan kala skulu me omu timi kala skulu duo pame ba opu skulu ba wo duo pame ba opu skulu ba wo konmuum kimi ba fa e opu skulu ma wo kopnmuum kimi ba bo fa wo ba bo yeein timi ba bo yeiki nana me me yei nama weri ba bo awoubo zide me imini gna ereinbose ka ini awoubo pri mini ye ini awou na a imini pa akpo me me bra ki pame ania a ba bo yerin timi iniemi ime akpo ma emi me ehn zini eye fae emini yin fa dau fa akpo me e buwe womini me emi me akpo matimi amomo yeein mini me ini gna egberibo amo peiye oya kia mo fi mini kpo ekiyuo kon bai ya kimi paa mini orodo e bai kpo zini erein ye mi erein yo bietibi tua onodo kime e mi erein yo bietibi twa orodo kymo o dein bai erein kpo zini erein ye bai kpo zini erein ye bra ka ki akpo mi ororo e. Anii bo e misi bramo roro minise. Wo mini weni wari aboo bo bunu ne teghe akpoo kon tamarau bra a tua tamarau bra a tua sin bo nanaowei ba wo buru emi me o mini angoo ka kon wo teri aki bo wo doo bunu timi dein pri ba bo baide dein bai bo ba zini yo ba mu don de Keme pa mene ota bo. Ah poya fee fei tim-ne-ke yain homi ne ke keme pa-mi ye, teme ofu, bu nu-yo bo ebugha yerin-ti mi bo tce me pa-timeme, me, fai bu gha mene ya sa bra sin-ne, but ah po-ya ke fa egiri gi timi o mene akpoya fei fai-tima fe be ke mie-me, febe ke mie fa-mu mie famo fin were mm-ye-ne yerin ekiri ti, mie mi, tamare-agono me don, tamara bo-awon pele pa-mon eme-won pele pamor pe-re-de me ajon pele-papa pen time ebawotce yerin ne feibubo fa sei nana owek ka he gbe-de, ene du neh, oya feinene bulu emi bali timi a ke wane hude mene bra awo ene ki or ke kiri we re wede e fun ke dribira toloma fan-ame tolomi timi, famara bra gbolo were mie si tceme pa, ene tolomm fur-me emye mie pa bo desi, fun tce k-te yor sei tce lala yor lor, mu yo, mu-yo zion ke zion de, because eni paper me emi emi dsh. Eni paper me ebu we egba kimi e zuwoo mini? Kimi ezuwo ae ye eni fun wari me eni tibi kor kiri gboloe tibi me emo konpesi kiri gbolo weri fuun tolu mo mini se me tri paper me ebi mi duoni e muyo yo amin ezuo ki ezuo mini ye bo mi yo kia firi weni bo mi yo kia firi weni yinma kpo ba oya fuwe edua kiezzi weri emi dau kpo ba oya fuwebisi akpoo ki i mo dou mini yes ini egberi bo ki pei ye i mini kimi tubo zune yin bo a kpo a timi aki eni advice mini kimiisem ekpe ebi misi advice bo ko ne kon gbolomo weni ghem emini paase yin fa duom ebi advise kon pri kinit faebut yabi bone timi aki womo mo yerin mini yai bo wo dide boo duoni di de sinyam ta fun warri a mu ghan e misioyaa ki bome fime ini zi weri emi awou bo misioyaafikime, ena ere faeke emo gbaam diebimo ne ke ere bo emi ebe kpo mummy hane yel zon wei kpo i numgjan ezini ebe owa i mingha akpo ma emis erewon bo toru bo maran maran ki emi wara scatter mo ere kpo ela kumo e, ere me emo nana na ba inomo ekiyou kon zozo a tua iki yo kon zozo pri Ene bina tceme tce enewane bu kpo sei tom tce eni bine keme di fa fa, ere, ke, ere-me dou mene ere sei ekiyor tce di tbimo ekiyor ti ani ekiye kpo rady ka tu rca di, ekpo flake e mumu dolo mor ke gbolo mune ke ene eki yor gbolo emi ere nana were mi tei nien tabo ma ekiyor ebi emi, eki yor me di timi ne ekiyor ebi pare-de ba nana, time waste tcumo time waste buo de bei ye-ke seimone, wene mie time bo dese alabo, zinibo agbeka bo, akone-be ke-ere fubo edi timi eni eki ya kene a-se sho mi si nana yin ma di, ekene bo ta-ke ware bo kpo ekare ke ene-ware, ye edi ne yei bo bi sei kereke nana ke nana nana ke gbolo mo yenin, mie sibe mie si be akpo ebugha me ere siba-me ere sibe mene me ke ebi enenne ba numha me ke ashawo ogborodia he wene mene ena nna fa, ogboro tia wene eba nunna fa.

Zinẹ-ẹrẹ kpo eba mo, nana fae mẹ kẹ ẹrẹ nẹ enana bise bra kẹ ini kiyọu mạ suo mẹnẹ o me kẹ ba ebi mẹ kẹ ba ebi e mẹnẹ ebi yẹ ẹrẹ kị me kẹmẹ ba ebi ere emu numu wẹrẹ eba nana o. Mẹkẹ ba tẹ dẹ biya ba mẹ kẹ tẹ dẹ ebu wa e kinẹ mẹ emu tẹ dẹ, tẹ wẹrẹ ẹmi yẹ ikiyọụ di dẹ sẹ nana e nana dẹsẹri momotimi yerin anẹ ke egberi mẹnẹ e gba pre mẹnẹ yẹ mẹ.